Nin gortidi ayiro korun kan- nun kan- nun katte, kam gorrimia gorrimidi ayi nangando gorrimiye ti ti ayiro kurunmbe? Dayi awo di klan, manattu matti. Gortudi awo la kanaa kidewudu diya kuru, kammaro fursa bindo awo adi kissaiye niyi yimi. Dayi awo adi kunjonga, kammayi kowurunga lanji ye koruwunga cirti ye, ayimia awo tadiwududi bindo tissayi bo, kammaro fursa gorrumo bindo bodiyina boyedia, hal tisseyina bo seyi gortuyido kammaro fursa awo lawa menum bindo kissayiye ci. Ayi gortudi mananga kusini koru baliye daaba kuyinoyi, kusini koru baliye kuyina ayi ti adi cuyu liwu wuraya hernga. Kammaro tuti, her kanaa kor baliye di, dayiman kor njirtowon nin bursan kor yammben coron liyi kor balin nin bursan koruwuwa coron liyiya dayi ndinada ngallaro ferti ye ndinada kiciro walci ye. Ayimia gori boyediwa, kamma ngaayo kam bursayina bo walci. Gori bo walca difi kammayi jidia bob la bindo ngoworo metiye bo walci nangando, kamayi difi jidia Difinga klan meyi bo, mettu mattiyediwa ille seyi gortuyi do kammaro fursa co difingan klan meyi. Ayi kanaa anaa nangando, gortudi kan- nun kan- nun catte di kindenga jewuro muhim, ayimia awo ngorin lawu dowofo kan- nun kan- nun katte kilci ciseina do bo. Sofowo adi nangando ngori di kanun katte di, kan- nun kan- nun katte di, jewuro muhim. Dayi ngori bo walca aa la bursaye bo, dayi anaa nangando bursa boro walca, kan- nun kan- nun katte njitando boro walci. Anaa sobowo adi nangando, ngori jewuro muhim, sobowo adi nangando ngori di ti kusini bursaye kowuru kammaye ngaayo coron kuyiti ye litti ye. Dayi anaa nangando, ngori awo jewuro muhim ndanaro kan- nun kan- nun katte ndanaro cada